E alura cui üzei li a sun al an ën bech chë a i arivu a rumpi la gröia ad ezempi d'la früta, d'le zmense cula roba li, pöi a sun culurà, a sun culurà dë tüta sorta e pöi a s'rampiu da si e da la e a sun a sun servai da mat però a sun bei përché a ripetu le coze e a sun ënteligent